Tɔɔ <hesitation> dɩ lí kadzʋ kʋʋrʋmɛ róó dzɛ, gmaawʋsɛ tɔmɔníŋɛ mɛɛ dɩí gɛ didzʋʋ dzɛ, <hesitation> baá wʋlí sɩsɩ gmaawʋsɛ aŋsí na aŋsíí dɩ wɛná? <hesitation> dɩ wɛná gmaawʋ ká kaá baa yáasɩ kéti-kéti, maawʋ ká kaá baa yáasɩ kéti-kéti, maawʋ ká kaá baa-ká kaá baa- gmaawʋ karɩ wɛ ró baá yá kɛ sɩ gmaawʋ lɔbɔ-lɔbɔ, <hesitation> káná wárí, dɩ wɛná kabʋrɛ gmaawʋ, tɔ kabʋrɛ gmaawʋ ró wárí, dɩ wɛná gmaawʋ ká ró ba yáakɛ sísí <hesitation> wóto, ibo gmaawʋ. Tɔɔ bʋká gmaawʋsɛ sísí, báa aŋsí na sɩ gbɔɔ wá. Ñ dɩ mɔsí gmaawʋ ká kaá baa yáasɩ kéti-kéti mɔɔ, kánáá, kánáá yɛ fɛ báa bé ñŋsɩ bá sa kɛ mʋtɔ tɔɔ dɩɩ yáa sɩ tiwóó dzɛ, bá sakɛ tiwó, ká dɩ, tɔɔ <hesitation> gmaawʋ lɔbɔ-lɔbɔ, káná ñŋsɩ wáátchɩ ɛhɛɛŋ káná baá báásɩ baá gáŋna wáátchɩ gmaawʋ na ɖaálaná, bʋká ibo ró báá yála ka gañ káná ró mɩnɛ ró ké, too karɩ wɛ baá yakɛ sɩ gmaawʋ fʋlʋmáa, káná, kayɛ fʋlʋmáa yá ŋnáa? Kayɛ fʋlʋmáa yá káná ró káná kaá gbiki mɔɔ mɔwá, ñŋgáŋ kɛ kaá yɛ mɔɔwá wasɩrɩɩ ñŋsɩ bɔɔ mɛɛ biinaá yáa bʋtá lɔ wóto, kánáá sáa karɩmɛ baá gáŋ fɛ áláma. <hesitation> ŋsɩ baá gɛ bá yɛ deweeniyá lɔ kawɛ, deweeniyá lɔ kawɛ dzaŋga-dzaŋga kaá gɛ ká vʋ, baá mɔsí kɛ ka sɛkína. Tɔɔ <hesitation> gmaawʋsɛ sɛ dí wáana dɩ dzaá dzɛ, bíɩ ŋsɩ dí búti ka yálá ka kpá sóóni fɛŋɛ, gmaawʋ lɔbɔ-lɔbɔ, gmaawʋ kéti-kéti, <hesitation> gmaawʋ fʋlʋmáa na gmaawʋ ká kaá baa yáasɩ ibo, <hesitation> dɩ gmaawʋsɛ sɛɛ dí wáana dɩ dzaá dzɛ, bʋ yelé bíɩ ŋsɩ ɩ mí mɛ, ma fɔsɩ ŋɛ.